आम्का खायचो प्रकारचो रिज्यूमे जायो तो। थारोवंक जाय मागेर आमि एक। हेडर तयार करण्क जायो आणि मागेर। आमि <hesitation> थोडक्या माहिती। म्हणजे सारांश बारोन्क जायो